annin woan annin midasaa zaidii feed bolli danoa bolli milla, bollin akkama dansaa hiutaltaa, danfitee dukubnin sihinkabetuu zoezi naffa uffit kanitee, aminen woan aninn akaan fedduf inama gamachisaa maal akaan dungann daat woansun woalkass akan daaten suunif akaan fedaa.